Sinukuréén sarégmé batariya so soomé éjangilaan, ébook, émunduŋo, gasobul, érigirig, éjilee, énaab, ésamay, ésiko; sarégmé banaab: gaŋoŋokéén érigee, ébalaas, fubegeer, éfool, étuguuñ, éyaha.